السؤال ده فعلاً عميق وبيفتح مجال لنقاش كبير. فيه ناس بتؤمن إن كل حاجة مكتوبة ومحدده من قبل كده وفيه ناس تانية بتشوف إن إحنا عندنا قدرة على تغيير مصائرنا وده من خلال اختياراتنا وأفعالنا، فيه وجهة نظر بتقول ان التأثير على المصير بيكون من خلال الاختيارات كل قرار بناخده بيأثر على حياتنا، سواء في الدراسة، او الشغل، وفيه ناس تانيه وجهة نظر تانيه بتقول ان القدر هو اللي بيتحكم في كل حاجه ان فيه حاجات بتحصل في الحياه بنكون مش قادرين نتحكم فيها زي الامراض والحوادث